Sɛ ɛpɛ dɛ iyi obi mfonyin ma ɔyɛ fɛ a, odzi kan no <hesitation> Adze no a ɛdze botwa mfonyin no dɛ ɔyɛ "camera" anaa dɛ fone no ebosuo m' dze ato nyimpa no do. Edze to nyimpa no do a bɛhwɛ dɛ "camera" no nyimpa no bɛda mfinfin pɛpɛɛpɛ, sɛ eretwa no tsiatsia a bɔ- bɛhwɛ dɛ ɔda ne, mfonyin no wɔ bɛyɛ ne sisi no sor. Ntsi ɔ- ema ɔda mfinfin pɛpɛɛpɛ a na ahwɛ dɛ kwan kakra bi bɛda n'ase, <hesitation> - ne sor ana - nna kwan a ɔda n'afa na n'afa n' bɛhwɛ dɛ ne kɛse yɛ pɛr ntsi iwie na ahwɛ dɛ sum biara anntɔ n'enyim anaa biibi dɛm a. Sɛ sum biara a nntɔ n'enyim a botum etwa mfonyin no. Sɛ eretwa ne tsentsen mu so a ɛbɔhwɛ dɛ kwan a ɔda no sor na n'ase no, ne nan ase no yɛ pɛr na kwan a ɔda ne bankum ne nyimfa no so eyɛ pɛr. Iwie ne dɛm a na etwa mfonyin no, megye dzi dɛ mfonyin no ɔbɛyɛ fɛw.